Tempo kami nanaan <hesitation> kewalo paurusen kewalo tii pa pakenami untuk <hesitation> mangenanuma baik jua kebalo sapi roda papakenami mangenanuma mangema <hesitation> apa po'po madengkang po'po ma'payang po'po yong kami seng mangenanuma masakeman kualo dari kami nan kualo papiyaran jadis kualo tii panderimae <hesitation> jadi sakamemange mosuake mokualo mentok moi kami ma yang moi po'po na roda ma atet po'po padawaan yosadinawano po'po tu yate do di dengkangan motu payangenno pakangenno wanutan hesatu winanutan no pinekango twi to u wi to u dedengkangan a kange dedengkangan tu susungen susungen tu wotu lomboan anonapi Ha domboan ne ngana pitu satu minudutu mo tuitumpamo tuumpamotu wotukesirowireno rowirentu wotu elnon nou uumpopo tii minaparamo tii motiwito motungkarong ha towatungkarongtu mowurimai kami mosu maiminan nouma mangembiliambale mawimangker akismateleskoka yo menadoitoto e kami make mokomai sapi make roda a jadi kobalo koman teday umanni uma a menenge medoi tangetu po'po tii minaparamo minakopramo a tutorong mopake nami <hesitation> untuk pa tele-tele sumpakane